Rxiw ni par gu’ny gywd, queity gywx gadi ra comid. <hesitation> queity gycabedy ra-ra verdur, ra nax ra, gun nald ny refrescw, lo que es cervez, gelatin, gunu gëy na, val rcazu txeny loo th nëz gyéw, txi nii gazy rxyw nii.